Jari sekarang biasa ku jamang injo biasa kutonrangi to toaku ri kampongan, na nu kutongrangi i <hesitation> anjama galung, anjama koko. sapunna hantunna isse pagalunganga angkontondrangi lampa bingkung lampa bingkung punna maengi dibingkung naningkalai punna maeng nangkala galunga ri tanangi mi punna na hapo na rapi' mi injo hattu panyengkayyana injo parea, laomi di sangki, maeng di sangki di ronto'i maeng dironto' dialloi maeng dialloi lampami ri pabere anjari berasa injo berasa ya dikanre mi, injo berasa ya dikanre. jadi salaing pole lampa a' galung kutundarngi pole biasa tu toaku a lampa lamu-lamung biasa lampa a lamu loka' lampa lamung lame jaha, lampa lamung bittahe. mingka injo punna lamu-lamung pakunjoa biasa maengpi jamang-jamang ri galunga punna maeng jama-jamang ri gallunga biasa lamu kutondrangi jarung lamung na biasa maeng maki nyangkere ri galunga biasa injo galunga palagi masa raung bakara, punna ditajengisse injo pandangki pa'lamunga pa'galungang <hesitation> ri dallekangan biasa ri lamungi batara galunga. Ri tala maeng kosong sebenarna, tala maeng kosong injo galunga tala maeng dipale dianu pare, patasalong bakara jari jallangi tarrusi, jallangi pamompa'anga. pada to injo anua, pada todo ji pole lango-lango a, pada todoji lango lango maraenga, kah punna naungki dibittahe lamu-lamung ki lame jaha, lamu loka, hullaei injo rie na di ning lamu-lamung rie ditajang injo biasa kujama punna ri kamponga tundrangi tu toaku.